og vísa til siðanefndar nefndarmenn þurfa að vera óumdeilanlega hæfir

og mega ekki hafa tjáð sig um málið svo ekki sé hægt að draga hæfi þeirra í efa atkvæðagreiðsla er hafin í breska þinginu um Brexit samninginn en búist er við að hann verði felldur verði tapið stórt liggur vantrauststillaga Verkamannaflokksins í loftinu tæplega þrjú hundruð og áttatíu milljarðar króna gætu hafa safnast árið tvö þúsund

fyrir arðgreiðslur Landsvirkjunar þetta er meðal þess sem kemur fram í nýrri skýrslu sem unnin var fyrir Landsvirkjun kjaramálin verða yfir og allt um kring í þingstörfunum fram undan þótt formlega séu þau ekki á borði Alþingis þetta segja þingflokksformenn þá séu átök um veggjöld og bankasölu viðbúin á annað hundrað björgunarmenn hafa frá því á sunnudag leitað tveggja ára drengs á Suður Spáni talið er að hann hafi fallið niður rúmlega hundrað metra langa borholu samstaða er um að kjósa nýja forsætisnefnd á Alþingi skipaða tveimur til þremur þingmönnum eða fleiri til að koma í farveg og vísa því til siðanefndar þeir þingmenn þurfa að vera óumdeilanlega hæfir og mega ekki hafa tjáð sig um málið opinberlega svo ekki sé hægt að draga hæfi þeirra í efa þetta verður eina verkefni nefndarinnar segja má að niðurstaða Klausturmálsins hafi verið í lausu lofti frá því fyrir jól eða eftir að forsætisnefnd Alþingis lýsti sig vanhæfa til að fjalla um málið þar af leiðandi hefur málinu enn ekki verið vísað til siðanefndar sem á að

taka málið fyrir forseti Alþingis fór yfir málið með forsætisnefnd í gær og með formönnum allra þingflokka í hádeginu í dag mjög góð samstaða er um að kjósa

inn í forsætisnefnd tvo til þrjá eða fleiri nokkurs konar nýja forsætisnefnd úr hópi þeirra þingmanna sem eru óumdeilanlega hæfir og hafa ekki tjáð sig á neinn hátt þannig um málið að hægt sé að draga og hlutlægni í efa og þeim verði svo falið að taka við málinu og koma því í réttan farveg þessir þingmenn verði kosnir í næstu viku með afbrigðum frá þingsköpum en hver kemur með tillögur um hvaða þingmenn þetta skuli vera þær bara útbý ég í samráði við formenn þingflokka og og ber svo upp tillögu um um frávik eða afbrigði frá þingsköpum og um kosninguna og það er þá þessi nýja nefnd sem myndi vísa

málinu til siðanefndar já það er hugsunin Steingrímur segir endanlega niðurstöðu sennilega ekki liggja fyrir fyrr en um mánaðamót mars apríl og þar með álit siðanefndar í framhaldinu verði fyrirkomulagið í heild tekið til endurskoðunar

þeir Bergþór Ólason og Gunnar Bragi Sveinsson þingmenn Miðflokksins hafa hvorki gefið fjölmiðlum né Alþingi upp hvenær eða hvort þeir ætli að snúa aftur til þingstarfa en þeir hafa verið í leyfi síðan

fyrramálið verður opinn fundur í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd þar sem skipan sendiherra verður rædd reynt hefur verið að koma þessum fundi á síðan fyrir jól í framhaldi af yfirlýsingum Gunnars Braga um

að honum hefði verið lofuð sendiherrastaða þeir Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra og Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra hafa staðfest komu sína á fundinn en þangað eru líka boðaðir þeir Gunnar Bragi og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson en þeir hafa ekki svarað fundarboði

mikill fjöldi er fyrir utan þinghúsið

en þar greiða þingmenn atkvæði um Brexit samning stjórnvalda

við að úrslit liggi fyrir fljótlega eftir klukkan átta en framtíð

verið mjög líflegt í Lundúnum í dag og flest allt snúist um Brexit nú eru tvö og hálft ár frá þjóðaratkvæðagreiðslunni sem skipti bresku þjóðinni í tvær fylkingar en Bretar ganga að óbreyttu úr Evrópusambandinu tuttugasta og níunda mars andstæðingar komu saman í miðborginni og líktu óförum hennar við örlög breska boðuðu til blaðamannafundar í dag ásamt

svo að samningurinn verði felldur hefur

á forsætisráðherrann atkvæðagreiðsla hófst í þinginu núna klukkan sjö um breytingatillögur við samninginn en greidd verða atkvæði um samninginn sjálfan klukkan átta og niðurstaða ætti að liggja fyrir fljótlega eftir það

það hefur legið í loftinu

flokkurinn hefur engan annan leiðtoga

er búist við yfirlýsingu frá

að öðru hátt í fjögur hundruð milljarðar króna á tíu árum meðal annars með betri nýtingu auðlinda samkvæmt nýrri skýrslu um Landsvirkjun skýrslan var unnin af Reykjavík Economics og

fyrir Landsvirkjun og var kynnt á morgunverðarfundi Landsvirkjunar í morgun meðal efnis í skýrslunni er skipting arðs af orkuauðlindum landsins Landsvirkjun sem er í eigu ríkisins hefur greitt niður mikið af skuldum á undanförnum árum

telja skýrsluhöfundar að árið tvö þúsund tuttugu og fimm eigi arður af fyrirtækinu eftir að vaxa verulega ein leið er láta arðinn renna beint í ríkissjóð önnur er að lækka verð sem skýrsluhöfundar telja ekki ráðlegt þar sem það geti leitt til sóunar en við svona höfum einblínt mest á það að horfa til þess að Landsvirkjunar myndi fara inn í svokallaðan auðlindasjóð og þá erum við ekki að tala um þennan þjóðarsjóð sem er núna verið að ræða um

um á Alþingi Íslendinga heldur fyrst og fremst svona

hvernig væri hægt að byggja upp slíkan sjóð til framtíðar fyrir framtíðarkynslóðir ein þeirra sviðsmynda sem dregnar eru upp í skýrslunni byggist á betri nýtingu auðlinda nýtingu fleiri endurnýjanlegra orkugjafa og að nýjar framkvæmdir verði fjármagnaðar án skuldsetningar verði byrjað að greiða í sjóðinn árið tvö þúsund tuttugu og fimm verða í honum þrjú hundruð sjötíu og sjö milljarðar króna tíu árum síðar

samkvæmt skýrslunni hvernig yrði slíkum sjóði varið það er nú kannski annarra að ákveða

verið ýmis þjóðþrifaverkefni við verðum kannski

að til langs tíma við erum að tala um hér sextíu ára sögu að þjóðinni fjölgar þjóðin eldist og það geta verið ýmis verk sem við sjáum ekki fram á í dag kjaramál samgöngur og veggjöld bankasala og hvítbók verða átakamál á vorþingi sem hefst í

næstu viku þingflokksformaður Pírata segir stjórnarsáttmálann marklaust plagg því þar sé ekkert minnst á veggjöld sem nú eigi að leggja á nefndadagar hófust á Alþingi að loknu hléi í dag og þingfundir hefjast á ný á mánudag ríkisstjórnin hefur boðað fjölmörg mál á vordögum fyrir utan að mörg umdeild mál eru til umfjöllunar í þinginu

af stórum málum má nefna þriðja orkupakkann bankasölu náttúruvernd og hvítbók fyrir svo utan hina pólitísku

umræðu sem fram undan er um veggjöld og síðan auðvitað held ég að það liggi fyrir að kjaramálin alltumlykjandi

hefur það komið fram að inn í umræðuna tvinnast

fyrirferðamest núna það liggur alveg fyrir að það er samgönguáætlun núna sem liggur á að afgreiða og áfram til að við getum farið að hefja framkvæmdir og að það komi ekkert stopp í neina verkferla þannig að

ég held að það sé það stærsta sem við þurfum að klára

þingflokksformenn stjórnarandstöðuflokkanna segja að kjaramálin muni setja svip sinn á þingstörfin enda varða kröfur verkalýðshreyfingarinnar almenn lífskjör almennings segir varaformaður þingflokks Samfylkingarinnar það er mjög horft til ríkisstjórnarinnar um lausn á þessum málum og maður sér

ekki alveg hvernig hún hyggst bregðast við ríkisstjórnin hún heldur spilunum þétt upp að sér

það eru væntanlega það verður rætt um sölu á bönkunum og það verður rætt um hvítbókina kjaramálin munu verða tilefni til átaka segir þingflokksformaður Pírata sér í lagi ef ríkisstjórnin ætli sér að setja lög á þetta þing mun sýna okkur að ríkisstjórnarsáttmálinn sem við höfum fyrir framan okkur er marklaust plagg hvers vegna segi ég það vegna þess að það liggur fyrir

veggjöldin þeim er ekkert fyrir að fara í þessum stjórnarsáttmála þar kemur hins vegar fram að ríkið ætlar að nota sér eignatekjur til þess að byggja upp samgöngur þannig að ég skil ekki alveg hvaðan þessi hugmynd um veggjöld kemur við höldum áfram á morgun að fjalla um hver verði stærstu málin á vorþingi og hvaða mál verði átakamál minnst fimm eru látin í sprengju og skotárás sem gerð

var á hótel í höfuðborg

hafa lýst árásinni á hendur sér en lögregla hefur ekki

mikill viðbúnaður var á svæðinu og vopnuð lögregla lokaði því fljótt fjöldi fólks streymdi frá hótelinu og nærliggjandi

byggingum út á götur og þurfti að bera særða í burtu fljótlega heyrðist hvellur frá bifreið sem var lagt stutt frá mannfjöldanum

bifreiðar fyrir utan urðu eldinum að bráð og fréttamenn urðu varir við sprengingarnar á skrifstofu sinni allt að fimm kílómetra frá hótelinu Barnaverndarstofa fagnar hugmyndum félagsmálaráðherra um nýtt úrræði fyrir börn í vanda miklu skipti að færa þjónustu nær börnum íslenskir unglingar eru daprari en áður

samkvæmt nýrri rannsókn um fjörutíu prósent nemenda í tíunda bekk finna fyrir depurð vikulega eða oftar félags og barnamálaráðherra brást við niðurstöðunum með því að ákveða að kalla til samráðsfundar og lagði til að sett verði á stofn nýtt úrræði fyrir börn markmiðið er að börn geti leitað hjálpar án þess að fá tilvísun eða vera með einhvern skilgreindan vanda þetta er bara mjög spennandi að auka bæði tegundir

úrræða og aðgengi að úrræðum á fyrstu stigum

Barnaverndarstofa hefur lengi talað fyrir meiri þjónustu í nærumhverfi barna passar ágætlega við þær hugmyndir og skoðanir þannig að færri börn þurfi þjónustu

með því að skólar og heilsugæsla bjóði upp á fjölbreytt úrræði megi draga úr líkunum úr því að vandi barna verði alvarlegur og þá vandi

fjölskyldna sem

tengist þessu oft þannig að þá leiðir þetta vonandi til fækkunar mála í barnaverndinni og í þjónustukerfi Barnaverndarstofu

hugmyndin er að sett verði upp móttökustöð þar sem börn geti fengið hjálp og leiðbeiningar um frekari aðstoð heiða Björg segir það ekki gott hversu algeng depurð er

meðal ungs fólks og sýnir okkur að það er margt sem er hægt að gera við getum bætt þjónustu við börn

alls staðar í samfélaginu og ég held að það sé mikilvægt eins og ráðherra hefur talað fyrir að að kerfin taki höndum saman þvert á ráðuneyti eða ríki og sveitarfélög og reyni að mynda heildstæða þjónustukeðju fyrir börn snarpar umræður um innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar hafa staðið yfir í borgarstjórn í dag Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi Miðflokksins breytti fyrri

sinni og Kolbrúnar Baldursdóttur borgarfulltrúa um að borgarstjórn samþykkti að vísa skýrslunni til héraðssaksóknara í breyttri tillögu er lagt til að borgarstjórn feli embætti borgarlögmanns að vísa skýrslunni til þar til bærra yfirvalda nú fundur borgarstjórnar stendur enn hver er staðan hvað er að frétta þar til bærra yfirvalda

á Spáni reyna nú að

ná til tveggja ára drengs sem talið er að hafi fallið niður rúmlega hundrað metra langa borholu á sunnudag á annað hundrað taka þátt í björgunarstörfum fjölskylda hins tveggja ára

fór í bíltúr á sunnudaginn og mamma

pabbi voru að hafa til nesti skammt frá borginni á Suður Spáni þegar þau heyrðu drenginn öskra hann hafði verið að leika sér með vini sínum en féll niður borholu og engin leið að ná til hans holan

er um tuttugu og fimm sentimetrar í þvermál og liggur nánast lóðrétt rúmlega hundrað metra niður í jörðina ekkert lok virðist hafa verið á holunni en rúmlega eitt hundrað björgunarmenn hafa reynt að komast að drengnum síðustu tvo sólarhringa í nótt var myndavél slakað niður

einhver fyrirstaða er á um áttatíu metra dýpi og vélin kemst ekki lengra en ekki sést í drenginn á myndunum í morgun hófst vinna við að grafa

aðra holu til að reyna að komast að honum hópur

frá Norður Spáni kom á svæðið í dag og aðstoðar við gröftinn og björgunarstörf

frá Illakambi og inn í

í Lónsöræfum þar sem tæplega sjötíu ára göngubrú er hrunin sem hélt brúnni virðist hafa gefið sig í illviðri um áramótin við það féll stóreflis grjót sem brúarendinn stóð á út í Jökulsá í Lóni fáir ferðamenn leggja leið sína inn í náttúruparadísina í Lónsöræfum enda er ekki fært þangað venjulegum fólksbílum til þess að komast að

sig meðfram og ganga svo yfir brúna yfir Jökulsá í Lóni alls um

en núna er leiðin ófær og aðeins hægt að fara tveggja daga gönguleið úr norðri sem er illfær um háveturinn það eru fleiri en

fyrrverandi forsetafrú sem vilja láta klóna hundinn sinn á stofu í Suður Kóreu hafa hundaeigendur víðs vegar að

látið klóna dýrin sín frá tvö þúsund og fimm það er kannski ekki á allra færi að sækja þessa þjónustu það kostar litlar áttatíu og átta þúsund evrur eða jafnvirði tæplega tólf og hálfrar milljónar íslenskra króna að fá hundinn sinn

starfsfólk stofunnar segir aðferðina fremur einfalda fruma úr hundinum sem á að klóna sé sett í egg sem svo komið fyrir í tík sem á að ganga með hvolpana þetta tekst þó aðeins í þrjátíu prósentum tilfella

þá að veðri á morgun er minnkandi norðanátt og stöku él á norðanverðu landinu en bjartviðri sunnan heiða frost tveimur til tólf stig en jafnvel svalara í innsveitum á Norðurlandi um kvöldið Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfregnir að loknum íþróttum við ætlum að fjalla um fyrirlesarann Öldu

Hjaltalín sem hefur segja okkur hvað verður í íþróttum að loknum fréttum við tökum púlsinn á strákunum okkar í Þýskalandi sem eru að undirbúa sig fyrir leik gegn Japan á h m í handbolta á morgun Japanar stóðu sig vel gegn Spánverjum í gærkvöldi þjálfarinn Dagur Sigurðsson býst við

erfiðum leik gegn Íslandi og svo skellum við okkur til Ítalíu þar sem keppt var í heimsbikarnum í alpagreinum í dag ný forsætisnefnd á að fjalla um

og vísa til siðanefndar nefndarmenn þurfa að vera óumdeilanlega hæfir og mega ekki hafa tjáð sig um málið svo ekki sé hægt að draga hæfi þeirra í efa atkvæðagreiðsla er

hafin í breska þinginu um Brexit samninginn en búist er við að hann verði felldur verði tapið stórt liggur vantrauststillaga Verkamannaflokksins í loftinu tæplega þrjú hundruð og áttatíu milljarðar króna gætu hafa safnast árið tvö þúsund þrjátíu og fimm í

fyrir arðgreiðslur Landsvirkjunar þetta er meðal þess sem kemur fram í nýrri skýrslu sem unnin var fyrir Landsvirkjun kjaramálin verða yfir

og allt um kring í þingstörfunum fram undan þótt formlega séu þau ekki á borði Alþingis þetta segja þingflokksformenn þá séu átök um veggjöld og bankasölu viðbúin á annað hundrað björgunarmenn hafa frá því á sunnudag leitað tveggja ára drengs á Suður Spáni talið er að hann hafi fallið niður rúmlega hundrað metra langa borholu

íþróttum veðri og Kastljósi er að hefjast á Rás tvö frá spurningakeppni framhaldsskólanna Gettu betur sem stendur til klukkan tíu

veriði sæl